अगर संख्या तुगु खिमा ता किशांग च्येकु पहले हजे सोचेते कि हुजु नर्म तो, संतुलित तू, दयालु संख्या तू क्युकी होजो शानुबुति दिखेच्य तो, परिवारु उबरता हुआ प्रतीक दिखेच्य तो। आई हजे महसूस हाचिज्या ग्राम जोशी महसूस हाचिज्या, सुरक्षा प्रतिनिधित्व लांज्या महसूस हाचिज्या। किशांग खेमा एह परिवारो एध तेत, आपी, आमा, बोबा, एध चांग रंग चिमेध ग्याच। होदो एध आदर्श परिवार तू, होदो तरकीउ राह हो देखेतो, हजे किशांग सुन्चे सकेच्य।